Seo piäsiq sis olõma kassaautomaat? Noh, müüjä klõbistas sisse sinnäq automaati, et kupall'o tuu as'a hind um, miä sa ostat. Ja sis and sullõ, trükk säält, tseki vällä, tuu kotsilõ, et pall'o sul, midä sa ostit ja ku pall'o sa massit.